Mi no son un contadin però penso se peu costruî un sistema de irrigaçion automatica, collegâ unna çisterna piña d'ægua missa sott'a-a tæra coscì a l'é à l'ombra. Piggiâ l'ægua ch'a se usa in coxiña pe cheuxe a pasta. Fòsce arrecheugge a ægua do bagno, ma sensa savon, irrigâ de seia pe no fa evaporâ l'ægua de giorno.